هل تفضل أن يكون لديك ضِعف مالك أم ضِعف عُمرِك؟ ولماذا؟ بفضل أكون عندي ضِعف المال المال يسهل أمور الحياة، ويمكّن الواحد يحقق أحلامه وتوفير الراحة لأهل بيته. لو ضِعف العُمر، ما تقدر تستمتع بحياتك كلها، ولا تقدّر تسوي كل اللي تبيه المال يساعدك تعيش حياة أريح وأكثر راحة، والعمر بالنهاية لازم نعيشه بكل لحظاته